أتعلمت نسوق الدراجه صغير طول، تعلمتها بلاك في عمري خمس سنين و لا أقل بلاك ربع سنين و لا خمس سنين، و الموط تعلمتها شويا قال شويا كيبدا الدا بلاك في عمري ثلاثاعش، ربعتاعش بديت نتعلم نسوق الموطو، و جات ساهلا طول متحيرش روحك خلاص، يا ودي قد ضربتين ثلاثا انت تعلمت، حق لازمك طيح خطرا و لا زوج.